راح اختار حدث اي- زفاف الأميرة ديانا لأن اني احس انو هذا الزفاف جان كلش كلش عظيم كلش فخم فتعجبني هاي الأجزاء الملوك القديمة لمن جانت اعراسهم تكون بهذي الطريقة الراقية و العصرية.